Sakafo mba na sisy hena karakarako anazy de ôhatra zao magnandro laoka mena miaraka amin'agnanambo za de vita igny; igny ro-ko de ataoko mazava sara foagnan' izy de magnano lasary andraika zaho, lasary kôkômbra de <hesitation> na de sisy hena zany igny de to de ampy foagnany fa efa misy laoka de efa misy lasary de tô de an- mahampy si efa mahasolo hena.